الشعب الهولندي بحب الابتكار و التطور و ده واضح في الفنون الهندسة المعمارية و المزيكا. الهولنديين عندهم عادة حلوة، كلهم بركبو العجلات و ده بيعتبر اسلوب حياة يومي و بحبوا الفن. هولندا مشهورة بالزهور و الورود، خاصة الزنابق و فيها حدايق سمحة شديد و عندهم احتفالات الزهور و دي تعتبر من ال احداث المميزة في هولندا.